Ah e vola zany, e vola vy, kidy manko izy igny, raha kidy zany sarotry fesay ka raha mbola gny raha malamalama koa da asakasaky fangalagn'azy, igny eo i lasaka an-tagny igny zany izy da tena ohhh! Asakasaky fangalagna azy, za zany mahaavy anazy nany marokoroko a koa gn'igny gn'ame sisiny.